Ba gɛ ngɔ bemu ngɔ utsa ngɔ wheng utsaha nu wheng utepnga na anerh nga neke zizang itsɛr si maa nga ĩ umum ba dza nga unai ku derh ngɔ tserh tserh nu gorha gorha har ka va nu ngɔngɔ dɔrh amena ngɔ nu tsu tsaka fɛnu unum nga tsuwa nga na deyiwa ngɔ zi nya uteu uweha nu nya anerh weha kishoo ba zi nya mbɔ maa ngɔ ngɔ ba cɛ ba kuna nga ku zi na nerh abi ngɔ mbɔ ba nya atɛsngo nya uteu ngɔ nya abimbi na sɔm ngɔ deyiwe iku nerh agwerha mum wi iku iba mum ki bema nga ki zi nyam nu ngɔ ko kuma kizi nyamum nu ugo. mum ibema iba iku nga ba deyiwa mbɔ ba deyiwa mbɔ kishoo mbɔ ba gu mbɔ akwai itsuwa a tesngɔ nggu ayisngɔ ka dzaa ai gɔr mbɔ ngɔ a napmum kai itsɛrh ngɔ si zei ngge ngɔ ku zi gɔha ngɔ tsu atoo ka gu nu gu mbɔ ba bangɔ ngo ba tsuki fennum nga num kei nga itsuwa nga ngɔ utsa wurhwii ngo ku ngo kutsɛr,